གཅིག། གསུམ། དངུལ། གཉིས། བརྒྱད། བཅུ་གྱི་གཅིག། བཅུ་གསུམ། བཅོ་དགུཔོ་ཞིང་། བཅོ་དགུ། ཉི་མ་གཅིག་པ་། ཉི་མ་གསུམ། ཉི་མ་བཅུ། ཉི་མ་དགུ། གསུམ་དང་གཅིག། གསུམ་དང་གསུམ། གསུམ་དང་གཉིས། གསུམ་དང་དགུ། བཞི་དང་གཅིག། བཞི་དང་གསུམ། བཞི་དང་བཅུ༤། བཞི་དང་དགུ། དངུལ་དང་གཅིག། དངུལ་དང་གསུམ། དངུལ་དང་གཉིས། དངུལ་དང་དགུ། བཅུ་དང་གཅིག།